بصراحة أحب اسمع أنواع مختلفة حسب المزاج أحيانًا <hesitation> طرب قديم، وأحيانًا هادي زي الجاز ،أو شي كلاسيكي ,مرات ألقى نفسي على أشياء جديدة ما توقعتها.